स्थान कहन से एक प्रकारको ठाउ हए, ठाउ भौतिक वस्तुके रूपमे जनात हए भौतिक अभौतिक दुने फिर हुइ सकत हए ,जैसे कि शरिरके भितर मे रहिके कोइ भि अंगको ठाउ लेनोयनिका एक ठाउ से दुसरे ठाउ जानो यनिकि बो ठाउके बारेमे प्रस्ट्यानो कहन से फिर स्थान हए ।जैसिकि कोइ भि ठाउ को बारेमे याद करन से बोक बारेम पुरो मानस चित्र बन्नो जैसिकि पार्क, कार्यालय, या कोइ भि रमाइलो ठाउ के बारेमे यादगार करनो ही स्थान हए । स्थान भावनात्मक फिर हुइसकत हए आत्मिक फिर हुइसकत हए जाके जैसे फिर व्याख्या करसकत हए मनै और जाको अनुभवसे हमर जिवन मे बहुत गहिरो प्रभाव या छाप पडसकत हए ।